yanda ku nwo chegu yitono mi yanda ku min wuni yi to no min wuni a miringu lah yiru nwoyi be simba bensimba bu yi wumongo kino wa tundaga primary school har yi banga secondary school yi kino yi pima a chika yan da ku in chegu yi tono nwoyi besinte <hesitation> nuwayir kin abubakar abba, nwoyi be sinte <hesitation> nuwa yir kin isa haruna mwamwa pina bo nuna yi bo kino yoh wu yoko yito yin yigu min abubakar abba a ma ta ki yoko ito yi miri a yogi ba jome jo wura sosai don a duk jor pu kana wono milah jo jo ir tu bai ba yiki <hesitation> ba yiki ti yamba ba niya wato zak ka kenan, yikiru yikir zak ka. lam buhu lam kuno kuno ba nyiya toh wo nere aje gaure a bongo joniye sosai a wo yi wu yo nyir min isa haruna yo ma yoko ito wo makaranta, wo ningu ko kari a ningu makaranta toh wo yibo kinon chika yanda kun chegu mi daga wungu mu a miringi layiru tun pun wuni ba nyina <hesitation> baba mi yigu kun yin kun sarki sarki sarki a dina besimbawa bu yi motan kino wa <hesitation> yi giyanya bu kanga wa sombu dinmi sombu kin nuwa yin kin umar, har lan yore du gwai gaba daya a yin kin a chekin toh, nuwa yinge nyogi bạlạ kwatima wu gwai dina toh min kwe chika yito toh jegu gauru a bongo yiru kwan kwan don jor pu pu nuwa jukumna a gwai nor chi kin to yi kasu gu mo tayire wono bongo yi kasugu ma tayire wono bongo toh yito to jegu gauru chika yanda kunwo nwo chegu yi tono basimba muwa. woi bu yoko ito ya pina wa a du gwai dina. bu kanga boh abuja, bu kanga bo lagos, <hesitation> bo yibu bo <hesitation> chan abunnan <hesitation> naija mina, bo yi bu bo <hesitation> abunnan cameroon duk ti ba simba nwa bi yi wunongo kinon wa toh duk jor pu pina bangau yi siyan kino kuma yi nin <hesitation> kanacha kinon yi pima, don tono chika yanda kun chegu kana wono nere ba yo nere wu yi nindu siri du yi yilau ba yo nere wu nindu siri du yilau don duk jor pu ma yo ner wu nin siri di ya yilai toh yirma yaku ninguwai kuni nwo chegu nere wu wu kinon yi basimbaya.